Ny kolotsain'Etazonia an, tena maro sy mifangaro satria <hesitation> karazan'olona avy amin'ny firazanana maro moa zany no mi- mitambatambatra manao ny- mahatonga an'ilay firenena, dia <hesitation> ny raha tsy hiresaka afa-tsy ny sakafo izao tsika dia, be karazany be ny sakafo any aminy. Misy ny pizza, ny hamburger, ny ny sakafo sinoa avy amin'ny kolotsaina be dia be no mifangaro aminazy. Eo koa ny mozika. Ny mozika misy avy any Azia, nefa misy koa avy any Afrika sy ny sisa sy ny sisa. Dia <hesitation> > ankoatran'izay ny ao Etazonia an, mankalaza fety maro. Ny etin'ny maty an, ny fetin'ny fahaleovantenany an, ny fetin'ny krisimasy. Ankoatran'ny fety maro samihafa.